<noise> une <noise> ndikulie kumakete! <noise> ndiholiwa kumakete! <noise> amazingira kundiakulie ndiakulie amazingira magumu, <noise> tena jiwesekana mpaka isaitsi, <noise> jaapo isaitsi kidogo angalau ndrinafuu, lakini amazingira kundiakulie, ndikakulie amazingira magumu. Kwanza twakurya amaisha, ubaba natwilinave, akava ikilabia kumbombo, kwahiyo tukatama amazingira kamana umama, namazingira katulekie ubaba atulekie amazingira amagumu <noise> tukava bila nyumba inyumba jutwilinajo jihulula. Kwahiyo tukava tutame amaisha magumu sana, lakini umama endelie ukulela hivohivo kwatabu, jive jisika mara ubaba asuwe umwaka tisina sita, bado tukisike tulivadebe, tulisauweso wakuti umama twesa tuntange, kama unyaso undisome ilyasita, kwahiyo ukume iyasita ndikava une linimbau navangu isome ilyadatu, kwahiyo tukamazingira kubado tulivadebe tulimsyulu mama silauweso wakuvomba imbombo twikuta jutubya kuntanga, kwahiyo tukakula kwatabu kwatabu baadae tavvya tiwa angalau umri uwa tuwesa tuntange umama ukulima, basi umama akawe ikutwelekeza utwamwesa mumfwate kusyamaba muiwuma kusyule, <noise> sakumi kipindi kila twija sakumi, <noise> mukumfwata umama kusyamba eehe! ipangija ukwandosa amasebele ikuvita amalakita mfwatake kusyamba kutola hai sakumi iji wisika kunyumba. Wibea kusyamba tena ipange ikyakurya nakipali ukumfwata umama kusyamba, ukatole isyakurya, pumwiseka mulye ikyakurya kumie. Haya pavusika pamsimuka kusyule msimuka isaa kumi namoja mwiluta kusyule hakuna silatu kipindi kyang'ala, yaani tuka tukinde amaisha peku, kwahiyo amazingira kama kala kavaturite itabu sana, na ndomana ataisaizi ndyandiva nsungu sana namana wangu <hesitation> ndyandikumbuka amaisha kundike ndiune, ndyana ndinokwa avana vangu vakendela amaisha kula, lakini kulingana namazingira kundilinago ndienda basi tuki, kumaisha. Kwahiyo twatupambana naku kidoko hivohivo.